Keghe omwaka thukastukawo omwa kokubanza, ethwasa omo kwakabiri, okwa kasathu, okwa kani, okwa kathanu, okwa omukagha, okwa omusangyu, okwa omuanani, okwa omwnda, okwa erikumi, okwa erikumi na kughuma, okwa erikumi ne yibiri.